Kõgõ kipõmbaq eläjäq ommaq näütüses leopardiq <hesitation> vai jaanatsirguq. Sammamuudu ka <hesitation> kotkaq <hesitation> võivaq peris kibõhõhe linnadaq ja mõnõq kalaq ommaq ka viih umbõlõ kipõq. Ja kõgõ aigladsõmbaq ommaq noh, näütüses teoq vai mõnõq umbõlõ suurõq eläjäq, nigu näütüses eelevandiq.